Zavatra maneno veleziny ndraiky amponga avekeo batera, zay fô le heky edy e fa zareo ivelagny akagny mety misy maro fa tsy heky.